Voatabia amin'ny boaty ah raha ohatra ka mbola tsy nisokatra <noise> ilay boaty dia azo tehirizina foana izy iny ah mandrapaha lany daty an'azy fa raha ohatra kosa efa misokatra ah de indray andro ihany de efa <hesitation> tokony taperina izany hoe tsy azo tehirizina mihoatra ny indray andro zany izy rehefa misokatra.